mehullam be lumo, mehullam be gese amin, mehullam be nai amin, and then mehullam be chiye tariha, be arabe sare tariha amin, and then mehullam be himmi rinare tariha amin.